الكلاب بحاجه إلى تمارين يومية للحفاظ على صحتها الجسدية والعقلية المتوسط يجب أن يحصل الكلب ما بين ثلاثين دجيجة إلى ساعتين من التمارين هذا يعتمد على الكلاب الناشطة مثل قد تحتاج إلى مزيد من التمارين.